Adiobho abaaal ami usuma ede amem ezobho adiobho abaal kua benaan asi mibaala para euetomers neera eekpu zami epeloghi zami mo ogho amiim because tabetunu muduroghaano mibaala pobho abetunu ake mobool amiini ami abool asi mesi paami na abele naki mosa edian ami ta ki nami tegum na ezobho ami naaghi ta kitchen asa kua tutu asi motodighi a hour paani naabele amin aki tedum kaami taki ter dum adighi modighi kua tutu asi mesi paami naarugheel. Ami atugheel paami narol totu mosalaam opobho atu amaghanan totu apooghia. Amem anin abhooghia kua tutu ede mesi paam ka betunu. Ede amen aami na tu momaghanan ekana obobho oghony okpo ekana inogho dio zami meepoogh na kaami ta betunu aminatol tesuo apoghia kua tutu paami na miratein te dum o mo niin oghi ova aar lanami ka le kaami ta ki atol te du obho agir kua tutu abebh kua tutu asi mo osalaam na si mu udule paami katugheel asi te zo bho oogh o clock paami natugheel ami atugheel atol to tu paami na ke mo obool adighi obho tami ami abool kua tutu asi mesi paami ka ki mosa aar lo aami kale naki asa median obho ami nasa abele ale pami na mina atu atol delede amina ake mobool kana tato tesuo abool kua tutu abool

Pezobhō na, pana kabetunu kaki, asi moogh aduma, pana kabedunu. Ezobhō adiobhō abạal ō pedum obho benaan siibha na si momuur obhō po onon aar ōlo uteiy odighi ekona ōolo na. Ezobho adio bho abaal o, ana na le median abele anon aar oolo na ezobo ami nabōol amiim ō pezo lo aami kabele momol to tu ōbōol ibam ekana ōolō na kedio ami ta va median la mi ta le aki te dum obho ka ami ta betunu aki tedum ō, odual ekona pa mi naghi i kaami tabetunu aki atol tedum ōbhō agir kua tu tu pami ka tugheel katol to tu apooghia, paami katal ta dighi ōbhō tami tu tu awuny ami ketugheel te esi ituugha teedi amem eedi nenugheluy pami kabetunu ka ki tedum ōbho. ogbiom ōdiin aduma bhaami tagir akunighi ōbhō tagir akumughiour to loghi odual aduma ipabhō paami ka ki digha asa marạar digha adigh tedum ō. But ezobhō adiōbhō abaal ō aami ubon ghadio aghi tedumō, ibani amiim obho ami nabōol ō ami uboughadio aghi tedum. Naabaal paami tapira atol totu abool uduroghaan obhō, arumolo ōoy odimorol paami natein tedum ōbhō, tami na ghi tedum obho atele kua tutu aghazogho naasu paami na rugheel amina tol totu apoghia. Amen ami na tol apoghia amin akol aghazogh nasōor awuny tami nerughelu, paami na min abetunu na ki tedum ō tami, pezo ami na dighigha kaduma kaduma because onon aar lo omin odighi ekana oolo. Arukaar lo ana nagir tedum, na si monuur, ana ōbhōoghia dio, ana abhōoghia ama ta le meeghe? Pana nabetunu atein tedum ō na ki mo gir ilo kole̠ arukaar lo aru mileebo pana naghi adighi, kaar lo arumi ikaiy pana naghi adighi, apin ikaiyō atu abeyogh kuatu tu opo atu atein. Ezo bho aduma bho abaal ō pezobhō ezobhō, pezo nogir gha. Ana ogirio kua, ana ta dighi eko kanu atol? So onon aar lo ezor no dighigha ōolo na, ezo bha adio bha abaalō pe dum ōbhō gha benaan. Amem nasi marunuobho kana tadigh apooghia. Abaalō pana nabetunu abon naki tedum ō, abaaal panabetunu pana kitedum ezobhō onon aar lo ami na dighi olo bhō, ezobho abaal ō paami na betunu naki mova, obaraka tedum. ogir laami na gir gha maweek ō.